عشان نباتاتك تعيش وتفرحك لازم تهتم فيها شوي، أول شي اختار لها مكان ضوء شمس بس مو مباشر يعني ما تحطها قريب من الشباك عشان ما تحترق، وبعدها سقيها بانتظام، بس مو تخلي التربة مغرقة خليها رطبة شوي، وإذا شفت أوراقها تجف أو تصفر معناته محتاجه رطوبة أكثر ممكن تحط لها صحن فيه موية جنبها، وبالنسبة للتراب لازم يكون خفيف ويمشي فيه الماء.